الشيء اللي كيخليك تشوف هو حقيقي شي محاكاة للواقع هو الالم لان الالم هو الشيء الوحيد اللي مميمكنشي انك تبدلو لان الام والحزن هو شيء اللي صعيب الانسان اقوم يالتمثيل ديالو